Leh lyieh ific ghe-ghei chie oma yourr leh oninue leh bic nten bie nten leh odeh igbinu male chu leh mpi leh wu leh su mpi ofie-ofieh leh ori-rie leho ninu leh butem kiele lo kie ghinu ari kie wubem osar leh kie nten mua ifie ari riekid niro leh odij njie kighnu kid chu leh butem leh su innu ari ire-entfie su rem wu ari kie pie kie nyin akue kic ari kie juwu jue mua owu are kie pie-pieh kinn kid kic rie kue juwaju ntefie wuluon are kie pie pie kinn aku kire juwu ju ntefie mus ari kie pie-pie kie nyin ari ku kic juwuju wu miel ntefie wuluom ari kic pie kie nyin ku kie ariko juwuju wu wuluom ntefie miel owe ari kie pie-pic kinnyia imu kie ru kie juwuju ou ke kic ric icie yamnuna nyin emal ighonu leh wu ifie kie igie kumu chie ari kie yurro chie leh odih nyin igule nyin ignnu-lognnu yah onime bie tem rie kie pub-bieo kimu.